La custión esta ya s'á palrau una tupa de vezis. La tenología puei sel aparenti pa hondeal colos efeutus del calentamientu mundial i aprevenil dislatris naturalis. Peru el barajeu dela climi puei tenel consecuencias no deseás i prejudical la biodivessidá i los engranagis naturalis. La verdá es que la tenología devi de sel gastá con precaución i responsabilidá. Comu siempri, ai un equilibru dentri la nesseciá de protegel el meyu ambienti i la nesseciá de desenroal solucionis inovaoras palos desafíus climáticus.